Roudoutou gnama fountini kodou boughe, mola lasini ma kindéma, bougoma mola kanré, bougone foréma mola roudouni. ha nimo léni boudou foréma koudou bougha ma mola foutou, mo roudou boudou foréma mah foréma bourou mo roudou.